Tooxaa lemu, ňiŋ bee mu otoo niŋ motoo, aniŋ weloo, ňinnu beemu nna taamaraŋolu le ti. Taamaraŋo duŋ. wo niŋ kuluŋ tiilaa. taamaraŋo duŋ, a be, a be korontoo le bala. Niŋ dulaa miŋ ye a loŋ ne i katata ňoŋ na, motoo maŋ ňoŋo soto. Motoo le se duŋ noo dulaalu to minnu ye a loŋ ne ko a maŋ wara, a siloo sooneyaata. Motoo le se a tinna noo waati kuntundiŋ kiliŋ, i ye i la kenoo bee ke. Bari otoo, niŋ i ko i be wo taa la, dulaa doolu bi jee, ate duŋ noo la jee. I ye a kalamuta. Iyoo, weloo duŋ fanaŋ. ate, i buka. enerisii saŋ, i buka esansi saŋ. i buka feŋ woo feŋ saŋ. sandiri kiliŋ noŋ, niŋ i ye wo ke. aniŋ, fo niŋ a maŋ ke antiriceŋo ti, esansi ti jee. Iliniyaa paa do polisiyoŋo;. Motoo duŋ fanaŋ. a la poli, polisiyowo se muwendiri. Mee. muŋ fanaŋ konseyeeta, aa paaritiri doo kiloomeetiroo daa doo bi jee. weŋ kiloomeetiri, karanti kiloomeetiri, ifu, ili foo dekonseyee moolu ye taa motoo la, i ye otoolu taa. Moolu ye taa otoolu la parisiko dulaa doolu bi jee to no soreesiko,, i niŋ foňoo la beŋo, a maŋ koyi, motoo. Moo mu moo le ti. I be tara moto borondoo la le siinoo ye i muta. Parisiko i dalita nuŋ ka motoo borondi i la saatee danmaa le kono, karicee kiliŋ, fula, i ye futa. Mee niŋ i naata a fo saayiŋ i be wo ke la kilomeetiri taŋ saba, kilomeetiri taŋ luulu. i bi taa futa la tenboo doo le to bataa be futa la i balajaatoo ma. niŋ wo bataa niŋ wo bataa be futa la. a ye a tinna, i la, i la kewuyaa maamaŋo, ite a bee ke noo la. I se akisidaŋo ke noo le. Donku wo ye a tinna, ee motoo de. ntelu la ňiŋ reesiyoŋolu muŋ ye a loŋ ne ko se dee reesiyoŋ riiraali, motoo maŋ ňoŋo soto. Motoo se porobuleemoo muŋ reegilee, otoo te a reegilee noo la. Mee otoo fanaŋ. ate mu moweŋ do taransipooroo le ti aa disitansi, e se pilii sekiirisaŋ iyoo wo fanaŋ, kuluŋ tiilaalu be wolu kono, a, niŋ i i ko bi taa banku niŋ banku. munaŋ i be otoo, i be, i be a fo la, weloo niŋ otoo. Banku niŋ banku. ganbii niŋ senegaali. etaa suni niŋ senegaali. munaŋ hakkiloo be a muta la le ko o, otoo le bi taa la woto. Hani, donku. a be, a be kontoo le bala, a be, ňiŋ bee be kontoo le bala. Bari niŋ i ye a juubee, kontindiŋo, weloo beteyaata. muŋ fanaŋ fanuta. motoo le beteyaata wo to, bari muŋ jawayaata. wo ko le otoo. bari muŋ sabata. wo ko le aawiyoŋo, a be wo le ňaama. a fo i ye nfanaŋ nŋa wo loŋ mooyaa kono le. Ali a fo i ye nfanaŋ nŋa wo loŋ mooyaa kono le, haa. I ye a moyi, i se a kalamuta wo ňaama tubaaboolu fanaŋ si ňiŋ loŋ ko, ka a fo ko. nbe daamiŋ bii duniyaa mu teeri kiliŋ ne ti. Woto duniyaa la kee teeri kiliŋ ti, i ye, bee ye soŋ ko duniyaa soota ňoŋ kaŋ ne. Woto niŋ nlafita duniyaa ye diiyaa. nŋa ňoŋ maakoyi noo puru duniyaa muumeelaa bee ye diiyaa. Mee duniyaa te diiyaa noo la niŋ ňiŋ doolu be dahaariŋ, ňiŋ doolu be bataariŋ, wo lemu nna kumoo ti. Ali a baraka fo sila